ايه المهارة اللي كنت اتمنى تبقي عندي وليه؟ بصراحه مهارة ان انا تبقي شخصيتي قويه او انا اعرف ارد علي الناس اللي بتضايقني بسهوله من غير ما انا اقعد افكر كتير فاللي كان هيحصل او اللي حصل ومنحرش فدمي ياني عشان ناس متستاهلش اعتقد ان المهاره اللي كنت احب اكتسبها ان انا تبقي شخصيتي قوية مش اي حد يأثر فيا علي اي حاجه واعرف ارد كويس علي الناس اللي بتضايقني